chi nubu ba tattibi̱bu ngu kamade chi ki̱madu a lele ti nang ti̱ttu a tur nimin wariyu mwa yadu mwa mwe duwe tim kịtule ngemu kono fi̱re. a do nimin ki̱ran we ne lo tiyu ko ke niyan ku di. a muni min fanti kiki ko bwesim chirre mu a ya a ki chitu ka a kiye, be ka makanidu be ka makati chi yu. yinu kiran no ni mwaka kuni, ni yadikin, gi̱gang a newa gi̱gang niku ki̱ran batile wabe kachi chi. yinu ki̱ran ki̱ku ng naw nebi bati̱le tu ni kwa ti mim kin mwa kwa cham kin be ni si chabtu ni kwadu ki̱ran batile kin ne kwan kwan lele. Ware wu no niyadu chakili chakili kini ti̱bili tar ninu bwanbwange a donimin wariyu ko do wariyu mwa buntunu ki̱ning dibilu ne mwa ne chakili chakili yinu a ya tetibiki chitu ti̱tu chi ki̱yudu a ne kambi̱ru nabwen we yikan fanti yu mwa yadu mwa fwe kambi̱r di̱bilunu kuniyu yi yana we wu chi ka yo munu kuni yirub a yun ni ya sukuku we fi a le we fi yinu ti̱ntine finu bwesimu ki̱ kin chiye a da nubu bi̱bu chi ki ni kambi̱ru ki̱ ma nagang we swangu ki̱fe du yinu bwesin chire nu ki̱ kidu we fiko ke chi a yim a yika kutang ke chi a be a yin chi ka made.

di̱du mwa tani yinang ngu a ya yine nu gi̱gang ni sudu daga sin mwa si kal kalitu mwa da nagang mwa sudu kin gi̱gang ni tan ni tan yineng ni waduwabe ka ng wa yineng ki̱ twi swangugu yinu mwa fi kwakwale ka mwa fi cham me ka mwafi kwandaleye ka mwa fi yilo ka mwa fi di di tikanchi ng we time, mwa wa yine, ka mwa wab be, fino a yoni. na fi nu ng chi a makani gi̱gang nge. tintine yaki̱ku mwa yadu mwa nin turtudu nubu ka kundu we fi yaka ba sankal we lo sunte yi ki̱ni nani. gi̱gang nubu ka chir we fi ka fi̱l dibel ka siyal ka landu di wiin, ka lan diko nge yinu mwa ma chi a- a t a dakan mwa madu tuwe ka to ki mwa ki̱lade mwa ki̱late di win aya we fere diyung kam da diki we ware kịya du ki̱nin ka nani, ture wu we mwa fwalu mu yadi naniye a newe nani gwam bwa ng a newe. nan finu a lele gi̱gang we tin we chi nubu a dan nimine da gi̱gang wo nubu a yo nimine ni made, ka nimadi yinahge bwitichire nge a fukan, dure mwa fale a ne we, chabti̱tu niya du bwurtiburtu dine min bubu ni falmu timbi̱bu ni sudu ki̱nu bub, bubumu ane we wa mwa wa ka yineng a ng di wine nabwe ku mwa twal ku nabwen nabwen ka do ka do kutwale nabwen mwa fwedu a ya fere diyang ka ng ke kale, ng ti nangu ti̱tu mwa dadu mwa ma kan mwa ma diyeng mu ne ka riye mwa ya bitu ni ni chi bayim mwa ya ba kwandale bayim mwa ya ba ti̱ttu bubu titi bayam ane chi mwa ya tu churtuchurtu yinang gi̱gang tu we. yinu fere diyang kabitu ka a ku a bwa nge, kano yamu ka ti wuka fi gi̱gang koko ku a bwa ka mun ki̱nin bugen di̱di ni watinuwe, ka daku te duwe daku te duwe mwa fi chitu ka kune du kini kwakwa mwa fi chitu ka kune du mwa yadu aya ka ku a bwa a bwa nge kano mu ki̱la wuka fi mu ba tuka nagang nibu ki tirtiru ng chi ki̱ma kabitu yinu ka a kabe yinu kano mwa mwu sudu ka ng su nge yinu kano mu fidu ka ng fiye, yinu kano mu sudu kwan ka twibi aya gi̱gang ka ng wa yineng ka kudo mwan kabe, be nam batile who ki̱beta tiniyu we kiku yinu kwali abun ka kwadu ng yan kab n twi fiko mwa fi̱do mwa watu bugen batulenu ka mwa fidu fiye, ka mwa wa duwabe nge ka ng wade da kiin da yurub da yitta nge mwa chike chabtutu ka la ti fereditu yinu ti̱ntine <hesitation> batile a do nimin ng ti̱min ki̱ning da wo gi̱gang mwa swedu a no mwu chingetiyu a newe yinen chiningti ng chi a mawe ka mwa yo kifibe batile wa diye wu kị nga du febe febe mwa nodo ka mwa tane yineng chinigntiyang mwa dani ki̱ne kwan ka mwa ka ng chi ki ni ni loke chingetiyu nile mure ni dadu a ne chin ka dune we chingetiyu a dudu nge we fere diyung. mune du ko ko ku kwam a ma bwe, ke fere diye mwa nedu ko kwam a nga bwe ko bwe ko dukwam muku gi̱gang a be nimin ki̱n yinutu ni madu ka nan ki̱le swan nge bwe ka ya lo yi̱neng nubu ka ma bwe mine yinen ko ke chin <hesitation> chin a dume ke bwi a mukduwe a do nimin tumu yi kinu finu yi ng ka bwi a mi̱kang ne mwa ya lo yi̱neng nge gi̱gang mwa nu yineng yinang mi̱sinti bwilatu kin yi nge bwe limang gi̱gang. ka n- n- ngya mwale dinmune, mwa yi̱we mwa yiwe be longge wo mwa nun yine wedu chi mwa yadi ki̱n ng chi ka da yineng ka ninnedu mwa nudo ka no yinu yiki swenu ka ng be nge mwa kịla lomo yi yal mwa buyang we gi̱gang. tintine a yawe ka ng bubuwe ka swenu burangu wule ki̱bunan ng chi kayindu ka chin a dune, ka wa duddule, ka kuye ki mane ka mi̱sine ti bwila ye kwan ki̱ swadu yini ka a swange. yinu ka yin yineng chi ka ni̱n nang finu a le yinang yinang dine ki̱ makanidu ni a twayabu twayane ye fere diyen nubu ka ni̱n dumang nubu ka ya kan muku saye nubu ka mwa mun koi ko ti̱ttu ki̱ twayadu twayene yineng ti̱bwali aya gi̱gang ka a ya nge ga swe ga ka swe ne, ka yinti chi ki̱ bunutu a bwi nu.